<noise> Tena fa mivoatsy gny teknolojia amin' gny fifandraisa gn' olombelo am zao. <noise> Mahasoa i laha ohatsy ka <noise> mampifandray gny lavitsy. <noise> Ohatsy: Iaho a Madagasikara, gny vadiko miasa andafy. <noise> Mahasoa izy laha magnamora ny fiaignan'olombelo. Fa ratsy la ohatsy ka hanimba, hamotiky. <noise> Ohatsy amin'izao gny fanaova fisolokia am alalan' ñy teknolojia.